अपनों का जगर स्वस्ते पीजा बनावना है ती। आपनों काई मेधे कानी ने आटे का पीजा बनावना है। फेल तेर <hesitation> काई रूटिन तेर जाडलू बनावना है। तेर पर काई इतरोग चट्नी लगड़ देने। संगीथ यह सब घलें अपनों ओ ऐसे पीजा बना चाहिलिए। मेरे बाद लिए तिन तालेव। एभी नँपर डर्को उठीब कर उफंड केंड टाई ऒरसी बेगार पर देखतें। ऒसे काई तिन तालेव पर तमान रोटदेशें। अगर पड़ जू ते आपने तीना गाजे निकाल लेगे। और पूरा घहरने खावाड लेगे।